जु गाडी का सबसे जरूरी चीज होंद छ गाडी म सु होंद तै कु इंजन। क्योंकि अगर इंजन ही न होल तो गाडी चलली कन करी तै।